<hesitation> Mahay mamatotra fehy tenda ah, misy karazany telo ny fama-famatorana fehy tenda dia haiko daholo zany, <hesitation> zah tsy manao fehy tenda fa zandrinay no manao fehy tenda isaky ny mandeha mivavaka de zah foana no mamatotra ny fehy tendany.